ba'iro u walima uwo tuaro u tuaro uwo <hesitation> ba ura ba ura sire boni u nɛmi mule bobomu wa ma u nɛmi ɲui ba u bere nɛwe deyan fan mu yanemu don ba buapo bɛmi ni lolomu wamu mɛ bɛmi mu ɲuimu ba oni du fan made yan fanso wewe boni ma tete hanwe we boni yanwe we boni yɛrɛ loza mafin fa <hesitation> zabe biaɲu mabwɛ tua yɛrɛ we pɛmu beso wa don u erero'i mima defan ayan fan wian ma'a a lemi co'a awe <hesitation> uza toba mawe boni ma tete bawe boni ma tete